Iyo yaá yichí, yaá chili anchu ka ka'án, iyo yaá guajillú ja ka jaán tuté, iyo yaá pulla ja ka jaán nteyaá, yaá tikuiñi, yaá yaá costa ka ka´n iyo yaá kuí kutu, in yaá kuí naánu, yaá kuí kuechi, yaá yaá piquin kuechi un, ntií yuan ku yaá ja ka jini ka jinidá yaá.